Ia, koa fa za zen̈y asain̈y miady varotra zen̈y amin'ny karama-nakà <hesitation> fômba ataoko zen̈y tsy endriky nan̈ano zen̈y za. Fa raha handeha ataoko zen̈y tsy maintsy fa arakaraka fahaizan̈a-nakà fo bàka zen̈y za miady varotro. Fa koa fa haiko, de bòka amy zen̈y fo zen̈y ivolan̈ako amindrô oe ataova an̈abon̈abo e koa fa hitako ten̈a ny ambany marin̈y raha io.